Laf tun yaani laf tun laf umaskini guddio hamtun kubbetu. Laf tun inama ishian dib ede irre kaleta. Orrunen hiorreti ammo orru ishian wou kasan hindargetenuu. Amminen ishinen horrinen hiorreti, horri ishianen namu himbekuu. Dub ammotu laf tun laf yaani ishin <hesitation> duranu serkalt ishian lilla inamakan yede, inaman kun mare chumun fa gubeta. sagale ishin nyaat tana. dini ishianen lilla dini kristoati ishin dini uislamua wot hinjrtu.